Chao kabisa chenra moo ni ukari na chao cha maruu yanii choa cha maruu chele tofauti ambacho ni umbere. ngande. mtori, chete tofauti ambacho chera ndefu ugari chao cha maru chefanya ndeu ikawa laini na kwete cheninga shinda na kwete cheninga shida foo.